يوم نشارك في برنامج طبخ أكيد بنجدم الطبج الليبي التجليدي بطريجة مبتكرة، زي ما عندنا متل: اللبازين باللحم <hesitation> والرز بالخلطة، <hesitation> وعندنا أيظا <hesitation> كوسكسي بالخلطة حتى هوشي جميل وحلو، شي <hesitation> يجمع بين النكهات، وعشان <hesitation> هكي <hesitation> نعتجد إنه هيعجب الحكام.